פַל אה פַלחַקִיקַה מֻתָּאבַעַת לְאַחְבַּאר שִי חַאגַ'ה לִי מֻהִימָּה בַּאש תִּבְקَى עַארֵף שְנוּ וַاقֵע פַלְעָאלַם כּתְחַלִּיך וַאְעִי וּכּתְחַלִּיך אה עַארֵף תַּגְ'רִיַּאת סִיַאסִיַּה וּלְאֶקְתִצַּאדִיַּה וּחַתّى חַ חַתّى לְקוָארִית לַטְבִּיעִיַּה אה וְלָקִין מִן גַ'אנֵב אַחַר אה כַּתְרַת לְאַחְבַּאר כּוּחוּصַּאן אֶסְסְלְבִיַּה כּתְאַתֵּר עָלַיִך בִּطְרִיקַה סְלְבִיַּה עַלַא נַפְסִיַּת דִיַאלֶך וְש וְכּתְזִיד תַּתַוּר וְחַסָּא תַּוַאזוּן תַּאבְּע מֻהִימּ וְחַלִּי לְבַּאקִי.